වර්ණ නම් කළොත් රතු නිල් කහ කොළ තැඹිලි දම් රෝස කළු සුදු අළු රත්තරං පාට රිදී පාට ලා නිල් තද නිල් ලා රතු තද රතු ලා කොළ තද කොළ ලා දම් තද දම් නම් කරන්න පුළුවන්.